abaa harkaan woa baresaa fed woan duraa taa inin itoo, dekee kitaab chachareko woan birii iraa hasoo kaan dekee kitaab kaan soomuu, storry book maalin storry book kaan soam fahamuu gudio dargetaa aklii issan malsun, baruu ak bareseen baruu barekulii nekeen, gargar elewee fahamee akasin barut baa.